Yiësh sal gaune beñne sic te guacamol rot si ne len licuador con chen shiiht con chen seit con tiop got lim con colandr o sal sa nic la rac si ne len plat besh nic nic la rtashibeñ llicne con rchabeñ ensalad llicne con lla sea guacamol o ni guc len plat behs nic la rgeb sibeñ lo te tostad gal cor roc rchac nebeñ ne chen bel o ste cos sa na canu re pur si china riet to ra göl nu pa ra beiñ ni riet to ne ni siedra srenga ra lleich ra nic ried ne yiësh crioll pa roc nac ni nu stal yiësh sa re conda pane nu- nu ra beñ rsobca ra llaäca nu rap bali llaäc pe ru ra llaäca casi sheta rca yiësh re por- por clim ni nac re sheta rca ra yiësh lone nic la ra llis blajsi gal peru nic ruñ rashi ocup par ru ra comid sa ca shilo la ne ne barbaco nic cheuli ru ra blajca loga nic ruñ nish comidga na nu te lleich re serc a ni rga ra llaäcga por ni nac tis <hesitation> sheta nal te roc nisa sheta nan laa te llet re sheta llet re sheta rgane por ni siat tesa nan laa lleich re Sana re srenga ra llaäc sa ra sa ra llaäc biast llaä mang llaä psi siatesa rca rane por ni nan laa re chic pues por nan laa ga ra ra llaä yiësh sheta pa rga sheta nu stalne re vay llet rec schenra caro roc ried ra beñ rietne ra yiësh crioll pa chic ra- ra beñ re rsine asi cat sman rietne rashine pues ra- ra beiñ rsine casi cad- cad sman raura shine.